Nah munnya binatang nang galiaanan ni banyak pang nah. Nang kaya cicak. Cicak kenapa jadi aku galianan lah, ganyir kaytu kam. Kaya apa yo lah? Amunnya kita tu nah, aku suah pang duduk lo timbul- timbul gugur nya mulai atas. <noise> Rasanya tu galianan pang di tangan, segala di awak nih misalnya nya kana tuh. Nya barikut tu nah, nya barikit lo tangannya tu di dinding. Habis tu karena awak kita, awak kita tu likat tu jadinya. Nah itu cicak. Habis tu kodok pulang, kodok ganyir bebungulan kitu. <laughs> Ganyir, jadi amunnya aku melihat gin udah kada handak aku meingkut. nang meingkut ja kada melihat ja kada ketuju apalagi meningkut kaytu nah. Iya ai kodok lo, wadahnya rigat ya kalo? Nah, abis tu ganyir pokoknya. Abis tu anu pulang, <hesitation> habis kodok ni tikus. Tikus ni, ya kada ketuju pang melihat nya tu lah. Itu kaya apa yu lah? Sembarangan kaytu nah. Bahira dimana- mana. Ya sampai di tu hibak tahinya wara. Inya tu kawa nya masuk nang halus- halus kaytu tu. Kada tahu jua kaya apa caranya? Tapi jua kena, bajuku pulang di. Kerukutinya, mana inya masuk bisa masuk ke dalam lemari lo. Nah abis tu apa pulang? <hesitation> cicak tadi, habis tu kodok, tikus, habis tu kacuak. Nah kacuak. <laughs> Kacuak tu inya amun di wc tu nah, kita <hesitation> mehajan tuh, nyaman- nyaman ya kalo. Gugur inya mulai atas, tekajut surang. kada jadi temasuk tu nah, nang handak keluar tu kada jadi. Temasuk ke dalam. Memburu dahulu, uma ai muarnya meanu kecuak tuh.